Muwiee suapͻn no, edwuma a midzii kan nyae eyɛ kasa nkyerɛasee edwuma. Dɛ merekyerɛ kasa ase efi Borͻfo dze akͻ Fantse, na medze bi so efi Fantse akͻ Borͻfo. Na m'enyi gye ho ara yie osiandɛ nna ͻyɛ edwuma a ͻda m'akoma pon do. Mereyɛ a, ͻboa me ma musua biribi fofor, na afei ͻma me nyimdzee kͻ kan. Na afei so merekyerɛ kasa ase ma obi akenkan no, nna dze dɛw bi hyɛ m'akoma mu ma.